<hesitation> ɗun kaa, so tawi eɗi e kuraŋ nii, a ittan e kuraŋ. So tawii ɗun walaa eeb caggal muuɗun. Udditaa, tawreɗaa disaare coccirnde maaɗa liccere. Cocca cocca faa laaɓa. <hesitation> non nii non, wondude e ndiyan. Kaa saatuuje eɓe ngaɗa hen saabunde. Saabunɗe jooni moƴƴinaaɗe ɗee, aɗe waawi waɗtude hen cocca.